Mi buran yidugo mi yara ndiyam seniidam. ngam MI hisna hore am be yonki am daga nyawuji jamanu. soinde yarugo ndiyam seniidam watan nyawu je vodai nanga am, torra am vonna am ngedam am.